نعم دراسة الإقتصاد والمالية <hesitation> نفس الشيء يعني مثل الرياظيات هي <hesitation> مواد مهمة على اللخر هي تخص البلاد، وعندها آفاق، وعندها مستقبل كبير <noise> في بلادنا، وفي مستقبلنا، <noise> وفي حتى ثقافة <noise> الإنسان نشوفها الحاجات هذيا مهمة، وتنجم تغير حتى يكون الإنسان يعني <hesitation> متخصص في الحاجات هذيا.